Cul li ch'a da pi fastidi al e al e sicüment l'ai, l'ai a fa bin për tante coze però së t'ne mange, ne mange ën po trop pensu che l'abie pöi cualc problema cuand parle cun 'na persun-a <noise>